Po unë menoj që njerzit munën mi pasë rreth pesë deri në shtatë ngjyra kryesore t'syve. Po ngjyra e kaftë e syve osht ajo ma e zakonshmja. Mandej vjen me sy t'gjelbërt, sy t'kaltërt, kemi sy t'zi.